þið haldið kannski að ég hafi verið að veiða fiska með

neti nei ég var að veiða krakka á Ísafirði til þess að kynna ykkur fyrir á eftir ég ætla líka að kynna ykkur fyrir Ingu Maríu vinkonu minni sem er alveg frábær en annað við heyrum meira af því á eftir fyrst Ísafjörður

á Ísafirði ég heiti Katrín Bára Albertsdóttir og ég er ellefu er þessi bangsi hún heitir Sísí og stóra systir mín gaf ég ímynda mér þetta allt í hausnum þegar ég les þetta og þá

eins og ég sé að horfa á myndina það skemmtilegasta við að spila á trommur er að það kemur hávaði Ísafjörður er lang fjölmennasti kaupstaður Vestfjarða og þar búa rúmlega tvö þúsund og fimm hundruð manns Ísafjörður stendur við Skutulsfjörð og

eru mjög há fjöll báðum megin við fjörðinn Eyrarfjall heitir fjallið að vestan en Ernir og

að austan elsti hluti Ísafjarðar stendur á Eyri en Ísafjörður á sér langa og merkilega sögu upprunalega hét staðurinn Eyri við Skutulsfjörð en hlaut síðar nafnið Ísafjörður og fékk kaupstaðarréttindi árið sautján hundruð áttatíu og sex en hvað ætli sé það besta við að búa á Ísafirði

flottasta í bænum er bryggjan og fótboltabærinn það er ekki mikið að gerast hérna en samt er mikið að gerast hérna það besta við að búa á Ísafirði er maður ratar eiginlega allt maður getur labbað eiginlega allt svo er erfitt að týna sér að klifra þá skammar kennarinn okkur við vorum tveir bekkir svo var sagaður veggurinn á milli stofanna við erum bara einn bekkur ég held það sé betra Ísafjörður er fallegur bær sem byggðist upp í kringum útgerð og fiskveiðar það voru Ísfirðingar sem settu fyrstir vél í og þá þurftu þeir ekki lengur að róa til að ná í fiskinn þeir voru líka fyrstir til að fara að veiða rækjur nú erum við búin að heyra hvað er best við Ísafjörð og tími til kominn að kynnast Pétri Lenu Katrínu og Hákoni betur

skíðum á sumrin ég er búinn að skora held ég tuttugu og fimm

einu móti nei þrjátíu og fimm ég á tvö systkini við erum öll á snjóbretti ég á einn yngri bróður og einn eldri bróður mamma er frá Filippseyjum og pabbi frá Íslandi tvær eldri systur tvo eldri bræður og einn yngri bróður ég á einn bróður hann æfir líka gönguskíði einu sinni í Noregi þá týndist

bróðir minn hann er algjör prakkari við vorum

að leika sér að moka með gröfunum þá var hann tveggja eða

fimm göt á hausinn ég ætla að vera atvinnumaður á skíðum þegar ég er orðinn stór stundum þegar mamma er búin að vaska upp þá fer ég að setja í hillurnar og skápana og ég fer stundum út með ruslið það var

fallegasta sem einhver hefur gert fyrir mig er að foreldrar mínir bjuggu til vídeó úr myndum af öllu lífinu mínu þegar ég átti níu ár afmæli um jólin að ég borðaði mér leið eins og maginn á mér væri að springa ég borðaði einu sinni allt of mikið ég borðaði þá fimm pylsur og einn svala og hann dugði með öllum

í maganum einu sinni var ég heima hjá bestu vinkonu minni og frænku minni hún var nýbúin að flytja í húsið og það var en engin skál undir því ég ætlaði að prófa að fá mér að drekka og

setti allt og hátt það lak vatn

af vinkonum mínum drekkur mjólk hún spýtir henni alltaf

út úr sér af því við erum alltaf að tala um eitthvað ógeðslega fyndið þá fer þetta allt út um borðið og við

veiðistöng í garðinum leika mér að kasta síðan kom bandið til baka og

tosa úr en ég gat það ekki þá þurfti ég

sjúkrahúsið ef ég mundi stjórna Stundinni okkar mundi það vera um Harry Potter snjóbretti og skauta verið velkomin í kveikt á perunni leikinn þar sem allir sigra nema sá sem fær á sig slím hann Brynjar Óli og Saga velkomin krakkar þið eruð dagsins í dag og verkefnið ykkar er að búa til furðufugl hvað dettur ykkur í hug þegar þið heyrið orðið furðufugl já en þér Brynjar fugl sem er ekki með auga sem er ekki með auga það er frekar magnað hvaða efni mynduð þið vilja fá til að búa til furðufugl klósettpappír klósettpappír og teppi þetta er mjög spennandi ég hlakka til að sjá nú skuluð þið velja númer Brynjar Óli ef þú velur fyrst

skuluð þið velja númer Brynjar Óli ef þú velur fyrst

jæja krakkar hvernig líst ykkur á þetta bara vel eruð þið tilbúin að byrja já þá er ekki eftir neinu að bíða nú fá skapararnir okkar Saga og Brynjar tíu mínútur til þess að búa til tvo

við ætlum að kveikja á perunni og leyfa þeim að byrja

verður um allt það sem við hendum í ruslið

nota það eða fötin okkar þegar orðin allt of lítil af hverju eru sumir hlutir bara notaðir einu sinni er allt sem heitir einnota í alvöru bara einnota

einasti hlutur í kringum okkur hefur sögu og ferli eins og þetta púsl einhver átti hugmyndina það fór tími í að hanna það búa það til og koma því svo til þín væri ekki glatað að við myndum fleygja því frá okkur um leið og við erum búin að nota það einu sinni

getum við ekki fundið önnur not fyrir allt dótið okkar við erum hætt að nota jú til dæmis þegar við erum hætt að nota dótið okkar þá getum við gefið það áfram við getum farið með það í

nytjamarkað eða gefið vinum okkar eða ættingjum vá hvað

sjá einhvern sem við þekkjum í fötunum okkar já það væri geðveikt og við getum líka keypt notað dót þannig erum við að slá tvær flugur í einu höggi bæði að nýta hlutinn vel og oft að styrkja gott málefni kannski þessa

þið númer hvað hún notar af það er meira sem við getum gert til þess að vera nýtin eins og að sleppa því að kaupa einnota og nota það sem þegar er til sem hægt er að nota aftur og aftur og aftur og aftur

einnota diska og glös þá er mikilvægt að endurvinna það sem við notum hvort sem það er að fara með það í Endurvinnsluna eða föndrað eitthvað skemmtilegt úr því heima eins og að búa til skrímsli eins og

Jóhanna gerði eða Auður eða Þórdís eða þessi frábæra nýting hjá honum Loga og Emblu svo það sé hægt að búa til eitthvað glænýtt úr því kannski bara skó ég væri til í að búa í þessum gömlu dýnum út um allt og ljós og sjónvarp hafa alltaf nóg þótt eitthvað sé rusl fyrir okkur getur það vel nýst öðrum endurnýtum eða gefum dótið okkar reynum eins og við getum helst að nota fjölnota og ef ekki þá bara flokka

flokka flokka og flokka komin vel á veg svona en þú mátt ekki halda áfram alveg strax núna langar mig til þess að kynna fyrir ykkur stórhættulegu

vill tapa í bak við borðið núna fáið þið fimm mínútur til þess að klára furðufuglana ykkar og svara þessum þremur spurningum líka svo er annað af því þetta gengur svo vel ætla ég að biðja ykkur að draga hérna babb spjald Brynjar Óli dragðu nú hérna spjald og hvað stendur á restina af tímanum saga ef þú dregur þitt spjald

nú reynir á jafnvægið settu á þig en þú mátt smella þessu á annað augað á þér settu þetta á annað augað núna eru fimm mínútur eftir þið þurfið að klára spurningarnar þið þurfið að klára furðufuglana saga með og Brynjar Óli á öðrum fæti fimm mínútur eftir við kveikjum á perunni og sjáum hvernig þetta gengur

þið eruð frábær einn tveir þrír á perunni Brynjar Óli hvernig gekk þér að búa til þú gerðir nokkra þrjá þrjá og fuglabúr eða fangelsi þessi hérna þú sagðir mér áðan að hann

ekki með neina vængi syndir og hann syndir og þetta er eru þetta vondir furðufuglar já og hvað gerðu þeir af sér þeir eru endalaust að lemja þeir eru endalaust að lemja svo er þessi hérna mér finnst þetta einstaklega skemmtilegt þessi

að svara spurningunum já má ég fá spurningaspjaldið þakka þér fyrir og við förum yfir þetta eftir augnablik ég ætla að færa mig yfir til hennar Sögu hvernig gekk hér bara vel náð að lyfta þessu upp þetta er engin smá furðufugl þú

frá honum

sér ótrúlega vel hann hann var smá blindur nálægt regnboganum hann fer alltaf í gegnum regnbogann þess vegna var hann svona mikið af litum já þetta er regnboga furðufugl þetta finnst mér algjörlega frábær hugmynd en þú sérð ekkert rosalega vel heldur þú mátt taka af

ég ætla að fá að fara yfir svörin ég ætla að taka spurningaspjaldið því núna er kominn tími á að fá úrslitin í stórhættulegu spurningakeppninni sem enginn vill tapa í ég ætla að biðja krakkana Brynjar og Sögu um að fara og standa á öndinni ég er komin með úrslitin í stórhættulegu spurningakeppninni sem enginn vill tapa í saga og Brynjar eru búin að koma sér fyrir hérna fyrir aftan mig og þau standa á öndinni þeim tókst að búa til marga furðufugla og gerðu það mjög vel en hvernig stóðu þau sig í spurningakeppninni við skulum kíkja á þetta fyrsta spurningin er hvað eru til margar fuglategundir í heiminum a um tíu þúsund b um ein milljón c um þúsund þau voru sammála og sögðu bæði a hvar í heiminum búa flestar fuglategundir a í Suður Ameríku b á norðurpólnum c á Suðurskautslandinu Brynjar sagði a saga c hver er stærsti fugl í heimi a

c snæugla saga sagði strútur Brynjar sagði

þið megið kippa í keðjurnar þökkum henni Júlíu kærlega fyrir þessa núna er misgóðan mat en hákarlinn sumum finnst hann algjört lostæti sumum finnst hann ógeðslegur en ég skora á ykkur að prófa halda fyrir nefið bitann í munninn og kyngja verði ykkur að góðu